إن زين، لهذا السؤال أني أحب البحر، لأن فيه هدوء وسكينة وأحب أسمع الأمواج وأشوف غروب الشمس على الشاطئ، البحر يخليني أفكر بعمج وأرتاح من هموم الدنيا، أما الجبال رغم إنها جميلة لكن أحس البحر يعطيني راحةً نفسية أكبر.